Mi sakati misakati sifi ti ti wulha mikib bwa ting ya kiliyari mi kili tinya wulhu kukwa nati ya puwa akwa tinya kicimta coratu tin ya puda akwa tin yaja harti da miya hara ahh mi yo bara ki hara jolof cuwa mi namtu urna ki sinti kari sukwarna iri ga mal wadana ga cimba na mamza miraku ga antim ga kari sukwar na a vu susumni ka hara msira kanala kanala tes hm kalala kanala msira kurari to ting min zin zi tin yangzi ki thath thamta pal pal pal pal pal kija ki diddihhida tin ya pu malni atakira tin ya pu malni ata kukwa ti susumni ti ya jikta ata u'u mi ki sulhuk mi sulhuni sulhuni sulhuni dakilaka tinyasi tin ya pu imi Ki pu ga kari hh karii karii kari ti a vu susumni kati msirakurari ting mi vu da gaba daya ga una ga magi ga miri shang tin ya puppuda tin ya hattari mi hatti tinya mwo tra kaza vini ambila ki mwo ki wulhi ga kari miraku apaga aleyaho tin yasi ki wulha mika imin kin bwa tin yasi ki ka shinkafana kinamti dakilaka mi wulhi didi de kwawa tinya kicim tari ka una kamya ade babbartisi apa diviwa tin ya pu un ki kicimtani dakilaka ka imi girgir mi kicintani tin ya puwa ata kira uni tin. Ya hartari tin yamo zinzin ki saka tinya sikti saka tinya wulhari apa iri saka kumya ko ncisu ko murfa misi anti wulha mi aɗi bwawa tinya jattala imi miki bwa tsuwa mi aɗiu bwawatin ya jattala imi tin yamo jazzinzi ki jannala sakayer damo wala rakka miki hara tinya siki wulha kamya aɗembawa kahara shiwurwa awo tinya kilini ata kira uyuni tinyasi tinya puwa ata ko kukwa ki pu amdir kinna kipu a maɗana miyaka mitipima tinya pulayer ga mitipirna yaro simari yaro sikasi mashaa allah.